Utɔ ukama ikpi nu untsuuka ka kasi irherho ubin nga akani ikorhe nu untsuuka akpara ani imaa ubingha nu ubã, ukama avur-bvur umɛn iki ĩdzei na afãfã uko ungo uba ungɛɔ ubuhu abin ghango nu aka suka aza ataiwe na ananga kɔ ukokuma unga aɔpa na afafã hã afɛfɛfɛfɛ asua uon ngo uba uzio ikau akɔ asi iner ke, itar izi ni ibvui, ibviu uuk ubin nga aka azi ikorhe nu untsu kana atenuma unga awu nu urhɔ, ubinkutsu, unga ibvui nɔ̃ unga agarhe yarhe yarhe ani ibeeubingha ukpunga, unga aba azia anya ikp, ungai adɛɛ̃ idzar ataĩ nga, unga aba aziã anya uwerh. unga dzɛɛ̃ idzura, ubi unera aba a warha anuurh, nga asi izura usua, ae itara nga Utang itar ibvui aba atara ngo nu untsuu ha, ungu una ugũ nga uku ughɛghɛng, asi itaba amanu nga ungo usosai uba, amma ukpe uba sarkpɔ nu tenuma, ibum iba itar ngge ngo na tenum, ngo umani igũ amɛna ngo ioki irheirhei uso ungounyaɔ̃ ung ikpi nu unga ibvui rɛ, ibvui udefi nga ubewu kpɔ, amma ikpi udefinga usi ibewukpɔ uba on uko ungɔ udɛɛ̃ udzurɔ ikpi nu ubok ngo, shaar ngo unyi usi iguɔ̃ ubin ai ghonga ungo, unga aba adzeka adzirh amma abasi nzeka adzirh, asi itaba ghonga ngo uba amma ibvui udefi nga uwu ubibi rakpɔ, uko unga atar ikpi, uko unga awu inu uko unga awu ibvui na nang umbɔ aka nuu tutɔ ashimbɔ ai ikpe udon udefi ibvui uwu ubeberakpɔ.